Ny kolontsaina any Etazonia ndray, <hesitation> zare zegny samy manana ny fiarahamoniny mampiavaka azy a zany hoe zegny a <hesitation> samy mitady, samy mandeha, samy manao izay ataony fa tsisy hoe zao lalagna atao, zao arahana fa capitaliste e zegny izy amin'ny teny vahiny. Etazonia zany agnisan'ny fi- fia- fi- firenena araiky magnana ny maha izy azy de zare zegny tsy <hesitation> miasa lôha ny hoe na velogna ry anina na tsy velogna fa samy manao zay fomba ivelomany, de zay.